الحيوان إللي شفتو من قبل ويعني بهرني بالحجم تاعه هوه الحيوان الكبير معناتها كم الناس يعرفوه هوا الفيل شفتوا اول مره كيم روحت حديقة الحيوانات. يعني الله يبارك لله في خلقه شؤون. معناها كبير على ياسر كيفش يقدروا يتحكموا فيه سبحان الله لانه هو كبير ياسر.